. ùnén ásélioñgo ásinýené i nták únén áséké àlióngo àsinyeñe àdé ñtóom. Émá eɓen uñen elinem mi-ùfọƙ ùnía kẽed ekũọb ánye ke ñkéné, eti-kúọbọ únén adé ásíñyie, áláwo ìmó ùƙuobòkédé ke àfó adé ùnén o i iké ésé éwó ñtóom "étók únén tóom díadía tóom lídúk, ámádúe úsúng échied úgúod” únén ade àlá àkóp àtám̃a àgúo átike éssien aɦ ùñen ati-guo itiƙe éssien adé ánsinyéné àláwó ntoom jak isoho ìkàm̃a inám jak ìlióngo em̃ọ àlá tóp gárri édí ìgúa ábón ki-isóng ámmó ela ètáng ètá kpédé àlíedé ìbá etang étá. Se ètáng èta àdé úsúk ini èkpenúng èkúd àkpùjpa èsúk éwi itúp ntélé édúou ékámá, énám úñen adé àkámá àgúọ atiké éñen. Man àtòdé ùnén adé aliongo ánsiñýie. ùñen adé àmá sánga, kú-ùtọk ùsúng adé‘iwi ibọhọ ñtíe nté ánéƙe ányíong ùsúng, anung awi ìdá ke mfọa adé ánung ádía ùdía ejo àlikúm anye aduk ke akpante-ùsén adé mán atódé asinyie àkúd Ádé ñsiñyéné ádé álánúng iwo únén ánénám a sáa ámáligúọ ékáyá údíá ànsiñyie àwó àfó káhádé "tóm diadiá tóm lidúk” ánye ñung aka. Úsúkini ándé únén àdé áséánàm àsian ànọ áninyéré. Ñtãk ásékénám ásian akama ikúd ànsinyie ñtóm añye ànám ñté áwie siñe ñkwa “Kwaãkwak, kwáákwak kwáákwak tilọọd tilọọd tilọọd" àkikó ásúkpọk kóikikọọkọọ idéhé ñté áwó àñèhé añam m̃kpõ ádé ké ñkwa, ánàm sãàdé ákúd àsinyéné ányõng áligúo échid àdáf anye. Úkém ádé ké èwá ásénám, ámàkúd ánsinyéné ánye áfie tihi-tihi-tihi ésim tihi-tihi-tihi añsinyie àmúm ánim ke isóng álép idem álép idém. Úñen ábá ñtélé ádè úñen agwo isilebéléb, kútọ ñtãk àdé únén ásélióngó añsinyie.